जानवर सब एक दूसरे से जरूर सीख सकेना, लेकिन ई बात हर जानवर पे लागू ना होला। हर जानवर एक दूसरे सब कुछ ना सीख सकेला, काहे से कि हर जानवर इंसान जइसन समझदार और एक दूसरे से सीखले का क्षमता ना रखेला।